Ch'a ie 'na, 'na alternativa a ie, mi sun nen vegetariano, sun nen vegano, però sicürament a ie ël sistema, sai nen tipo <hesitation> verdüre, öu, furmag, lenticchie cer cer cereal no cereali si cereali e autre coze bo